Ny fomba ndraza mapiavaky any Maroc da ny fomba fivavaha Islamika fomba fivavaha silamo ny valo amby sivy folo gnolo a Maroka agny zany da silamo aby fa ny roa avao roa isanjato avao ny ny kristianina ny finoa hafa zany